Tadi kimaan la siniwola sera' nyalimini kampit kwa minalimi sera' <hesitation> apa si gerem gerem ne gerem ne sera' cakalang alinami lani to wo siwo siwolani siwo' lani tuwa' wene siwo nala pianakeanala tinumis nala haang ta ne sinowok <hesitation> paswoken dui dui kuane cakalang dia itu an sinowo odoh sedap sinowo nalae tinumis nala tai' memang jago sumiwo kwa itu awe nato jadi kimala sedap ahh iii nipanala apa weane erwe sisa siniwolane kampit kawin pinsu namokelan itu tan sedap kiman tan erwe kwa sapekanen sa papasu nokan lebe sedap ne tan neke laras na oki yen sera' siniwola.